Baton ba'nel embe ba la bel le oshie wor odem le oshie otur ola ku aton onel ga kem inte me inten le go shie nla gen nten chrou mbu le oshie mu <hesitation> mara ke kem noke mara a ba. ter anth oh mana dii adu ebe nye ba selur cowor or la chi edu ebe wor yen oh mani out ve oshie amu <hesitation> ke inke ene ba nel eteh chur hubo mba tar aku ba ra mani ku aku bashu bafu. embe ba tar bur oshe mu be yer abung kah ker enage aku lepkan ofu akuna amani ku kan ten bakem beshie ebetor ebe bage ye at abong le atir be flee kehel wike ba mantir eku afu na hem unbe. be suabong be dem boten beyepung emmemem be dung eh she be yepung ken tawar ochichi pe kue embaki na cham kapi nke kefe be share be sha're are be share be jar be tung apkorga tar be bu. asem be flee le plan la pe tor ne le fle be boshi bafim atu ba ba bater be meseleng cambe be je ter be jar ambe adu anye enga ba may lang le bejure Edwu nyi be, ee-fuam e-tiem ke na, mbe ba banghe nen aa, mbe ba nyiding ba shuom bè bè be to oso o kie be bubong ambu o-fuu, ke esi nyi yen ge wo a-chi ming o ned o-ba nyie owo o-fe ki se anyi wo afe Be to, kijie ankii. m man era ge ki kim kii banra nkere mu obonghe. Ba a-buu ba-fuu mbe ba a fě bá-tú nè bè bi nè bí fuu awang, mu o-ja, èné ke kikum baned ba to kiia s̱o biem mbi chio and be ge otan oned o-be ke oshie mu ten, be bi fě bi neng otcin oned nang obong kege na, be to buan be ten be ba tchen kijii, bi mung biko gambe abuo afe ba-chi nkii ba be ba-chi ke na, n tam okìrè a a-ba fian akwu bá bá bu gbal bu-buba ge oshie, kenwanghe mbi bia ge oshie, Bikim <hesitation> e jii nyi akwu nyi ba mu mbe ba tcha akwu, ba bing bise. ba bing bise, ba bing bise, ba bing bise akwu bu wanghe bu bii akwu, ba rang oshie mun. tcha a-da ri ki seng o-fire, ene to ke be to bi-ko gambe to kwan, bigbal. bu fire kwan, buwanghe bu fire kwan, biem chio mbi mu bi fi bi nyiding, ba tu to gambi ba be ne mbi o-otcin ozed o-kware mu wo, <hesitation> a-da ko abuo efe, abuo afe, o-kwiu, ne wo ke edu, a da chi aro otcin oned, kwiu ke bunyin ditien, ne e-ja ebonghre